Zah mande bazary e tsy isam-bôlagna zany edy e, avakeo, trente trente andro zany mande fô mande bazary fô, avakeo vola laniko amin'izy io efatra arivo, zay.